لوعندك مجري مقفول تصريف مويه في البلاعه وكده بتحاول تسلكو يعني تدخل ليك سلك رفيع تحاول تسلك بيهو لحدي ما الحاجة القافله المويه دي <hesitation> تمشي واحيانا بكون في برضو في مواد بتتكبي مواد كيميائية كده بتتكبه بتسلك المجاري يعني مجرد ما انك تكبها بتحتول تدوب الحاجة دي بدوب الحاجه القافله المادة الكميائيه دي بدوب الحاجه القافله المجري ديل طرقتين ممكن تسلك بيهم المجري المقفول